Managna fihetsem-po karaha antsena olombelogna mi biby io, <hesitation> satria izakako an'izany a raha ohatra ka hoe vangointsena zario de maregny marary mi zario marary egnanjario fa rabointsena ,akeo koà nefany an rehefa ohatra ka hoe maty i olo- <hesitation> biby akekinjareo na biby namanjareo a de mahatsiaro malaelo mi indrindra koà hoe nahafaty zanaka.